بيوم من الايام جان اكو شجرة تسمع الناس الي موجودين قريبين من عدها وتكدر تحجي وياهم فجانو من يحجولها هي تنطيهم نصايح بس كلما تنطي نصيحة وتطلع مو زينة توكع ورقة من اوراقها